mee mɨ wɨpwetaakǝ sa amaa yǝ kɨtɨŋkǝ lǝ mɨ ŋwɨ ya wʊrʊ wǝǝ adɛ mumuyǝ ɗe kpii mɨ ŋ mɨ kǝlɨ mɨ ŋwɨ mee mɨŋ mɨ pɨ otuyǝ mɨ ŋ nuŋ rɨ nǝ kpǝŋ. Mɨ kɛrɩpwetaayǝ lǝ ko tu lǝ mɨ ŋwɨ ne ci ŋ kaŋ mɨ kɨ le kpii kpaa amaa kɨ le yee cʊmaỳǝ rɛ rɨ atɛɛkǝ mɨŋkɨsa wǝǝ oturu ya yǝ kǝl̀ɨ mɨ awɛ. kɨto wǝǝ mumuyǝ na saŋ omumupǝ viepǝ náa saŋ mɨ pɨ, a na saŋ lǝ mɨ zeenɨpǝ we yo koru eci la kaŋ wɛ kǝ́ yée re awɛ.